بالنسبا ليا نحب نعيش في قريا صغيرا, على خاطر العيشا في قريا صغيرا تكون أكثر هدوء وراحا, والناس عادةً غادي يكونوا أقرب لبعضهم, في القريا تنجم تعيش حياا بسيطا’ وتتواصل مع الطبيعا وتحكي معاها, وديما يكون خير, أما فالمدينا الكبيرا, بالرغم إن توفر فيها برشا أنتا وكل شي, مرات تكون فيها برشا حس, وبرشا ضغط, وبرشا قلق فالنفس.